ti ña kotani só kú ti kuu ñaa tina ka taku tina ka vilu ka ña tí´in ka ri kotani so tyi nakatye ntee ntua kotiu´n ri ntentua taku tina ka´ra ni´a kununa lu ye´e ni´a ko´so kutyi vityura tyi kiiri nú kubeta kini yo kiiri síasi ntii síasi tu ri ña kuu ña kasía kini yo ra taku kini ka ra tii síantiu kasía ri tyi ti kua xu´un niu ti kua ku´ri ka ra ta tina ka ra ñaa ko´so ña kua´ri ka tyi ti ntoomi Kuri ra ta kaku sée ri takua tina ñá´a Kuri ka´ku sée ri ka´ku ra uu-m só ntuu kua´sori ka ntu´kuari ka ra tyo ra tyika tete ri kua´ri tyo ra tyika ntá nta mi sivi ri ntoo´a ra ika kuunu vasi ku´e vasi tyi tani kísia nta´ya ni kísia ku tatyi kuu ra ntaityi´a ra kísia yava ña kua´ña yava vasi´a kee a nùùísia yo vasia taku nu takui sii yo nùù ra ika keentike tu´a tyo kotani yu tina ká u´sua kuntasiri hua riso ña kotaniyu ri tyi ña ki´ni kotoiun ri asu ni vilu ha tuku ra vilu ka´ra ntava ri nùù so´o ve´e ntava ri asu suku´n ntava ri in lalu yo in ntakumía in ra ntabari ra yava ixi ri yava a yanu nta nùù nto´o ntee tuku ri kixii ri teteri sakuatyi ri súmati sakuatyi ri yu´u ixta sakuatyui ri kinintuva katiun nti ri ra kò´o mii ra kotanii ri sa´ni ti´ín ha tuku ra ti´ín ka tu´ra asu sá nu ixta nu lalu nama kumíia in va´a lu kase taku in va´a ña ku pa ka i´vaa ñaku ntakumia in va´a ta´va yo yanu nta nùù nta nu sama yo nta nu kiiri kaku sée ri kaku sakuatyi ri sama yo sakuatyi ri yanuu taku xoo ka xukuu a pañu ha na kiiri sakuatyi ri ra ntasa kii ntása tiu´nko sintuyo si´a sa kee ña yanu nta kuíaa nta intu´e sia ra iva kiiri ra uu-m siante nti siantetu ri ñaka ñaka hua saa ntiiri ka tyo sa´va kò´o sitani yu ko tanii kuni ri ko ta´ni taku ti´ín ha ra yanu ntuku tata´n ntuku ra taan ra tyayu nùù tiki´n tyayu nùù kuñu tyayu nùù ixta tyayu ra síakintu in síaa ve´e ra na kasiri ra na kuu ri tyi ko taniyi ntitu ntii uni nùù ti ka´tyisinto tika kuuri kò´o tani tyi kò´o va´a ri tyi ntee katiu´n ri ntee ra vasi ku´e vasi sa´ri ñaa-m ñasa ri tyo ra tyíka ntva ri sika ri